دعکسونو چوکاټ ددی دپاره دي چې عکسونه وساتل سی دا چوکاټونه عکس ته ښکلا هم ورکوي. خلک یې د دې د پاره کاریی چې دیوالونه په ښايسته کړي. په چوکاټ کی عکس ښه ساتل کیږی او په ډير وخت نه خرابېږي خلګ خپل مهم عکسونه همیشه چوکاټ کی ساتی او دمیز پرسر یی ږدی